Obuthuku obunene eriwumisirizya likathulhethera erisingura, n'omuwangakolha ekindu emirundi eyiri ngisathu ikinemulhema, betu iwabya n'omuthima oyo ow'eriwumisirizya n'erithungaa n'erithunga eribugha wuthi <hesitation> mupaka obuthuku buneyo ngisathoka, neryo eriwumisirizya eryo wukabya iwunemukolha ekindu iwunemulengesya erilhengesya emirundi n'emirundi kikalheka obu owundi iwabahikwa owundi murundi iwasingura, iwabana ekyawukanza.